Misy ny hanina heverina fa mampahita, asa ohatra le ahanina izay misy vitamine A, raha alaiko ohatra carotty, mapaza, raha karan'ireny; ohatra hoe sakafo manana coulèra fondrampondrana reny zany.